<noise> Lharkuni Ithin gwan hi sini bu c'ughu hi sina gma bu calthin, hi sinau, dinnan bu hi ndaka tau hi sinau, <noise> dinnan bu wa kan hi sinau, dinnan bu hi ndaka piya gma gwan hi sinau, wa pi ba hi kuzi damai wi wundaka ga naha hi fakhi ghi hala yan tahyiyai <noise> ghani ba wa vyalthin riza to rizi ba hi ndake khiya varwi ja fakhiwi, ghani gma may. Gha nginthin, ko dinnan buwa calthin aku khibau, <noise> ba hi nahyi wi hi ndaka faka zhibawi gringin ya p`a ya tau, ghan Lharkuna lthin gwan hisina bu calthin gma ya Fakau, fiwiya Ma qhani, tunda hi Sina Wa Calthin, <noise> har hi ndakafaka, har wu ndaka buga wuti ma wa raza khin cici wa bucuza ghingin ci Sinau <noise> al wani bu kanza <noise> gma waba caltha <noise> gma ca p`a kunyiwi to kullum - tukwi-tukuri ci ndaka taka, kunyiwi ghingin quan ca p`a caci gwan ca p`a ca tau ca u'sau, ghingin we tharkuni gma gwan hi sina bu calthin hi Sina gma dinnan gwa buya Calthin, ghani mata bu Calthin a ku khibau, Wundatka ga kuzau ya wuwau, ya hala bu Calthinri ya buji ya tahyiyi tasini <noise> ghi c'uwau ghingin ya p`a yaba calthin ya ta thin gwan ya <noise> u`sau buu'nlthin, dinnan bu wu'piya, har khin damayasi ma hi sinau. <noise> To, civasi fiwiyi ma ya kuzi civu bu chalthin hi- ya- ya- ya- khiya Ithin gwan ba ya fakau ghingin ya p`a yan hi ndaka ta lawi, bu calthlin, ghan we'e tharkuna Ithin gwan hi sina bu calthin, hi sina gma dinnan buta calthin, hi sina gma dinnan <noise> bu babu ya hala kwi ta bu calthin ghan we'e harkuna hi sina bu calthin. <noise>